Liitel ko henndu waɗtee hen, mawnina henndu ndu. Ne woodi to cukkataa hunuko ma ni woni njaltina henndu, henndu ndu naata e wuddere nde, yalta ina mawni.